Bandaríkjaher ætlar að verja um sjö milljörðum króna til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli á næsta ári meðal annars verður ráðist í fjölgun fyrir herinn dæmi eru um að fólk þurfi að greiða tíu þúsund króna aukagjald þegar það fer til gjaldið er ekki niðurgreitt af ríkinu og því þurfa sjúklingar að greiða það að fullu á þriðja hundrað særðust í blóðugum mótmælum í höfuðborg Georgíu í gær forseti þingsins sagði af sér í morgun en áfram var mótmælt í dag og þingkosninga krafist formaður v r segir að félagið hafi verið í fullum rétti til að afturkalla umboð stjórnarmanna í Lífeyrissjóði

hann segir Fjármálaeftirlitið þurfa að gæta hagsmuna lántakenda eins og það gæti hagsmuna fjármagnseigenda skemmtistaðurinn Sirkus sem var við Klapparstíg í Reykjavík hefur lifnað við á Seyðisfirði munir á staðnum vekja fortíðarþrá og eigandinn

segir að fastakúnnar hafi gjarnan tekið þá til að gefa hver öðrum í jólagjöf þrjú hundruð milljónir sem fara til mannvirkja NATO á Íslandi koma af fyrirhugaðri fjárveitingu til þróunaraðstoðar þetta er þó aðeins brot af áætlaðri hernaðaruppbyggingu á Keflavíkurflugvelli Bandaríkjaher áformar framkvæmdir fyrir um sjö milljarða króna samkvæmt fjárhagsáætlun bandaríska flughersins fyrir tvö þúsund og tuttugu verður fimmtíu og sjö milljónum dollara varið til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli eða

sem nemur um sjö milljörðum króna átján milljónir dollara fara til uppbyggingar á svæði til meðhöndlunar hættulegs farms svo sem

sjö milljónir dollara fara til uppbyggingar færanlegrar aðstöðu fyrir herlið og þrjátíu og tvær milljónir dollara fara í stækkun flughlaðs fyrir herinn markmiðið er samkvæmt áætlun hersins um að búa svo um hnútana að hægt verði að taka við allt að tveimur hvenær sólarhringsins sem er í hverri flugsveit eru jafnan átján til tuttugu og fjórum orrustuflugvélar Alþingi samþykkti í gær að færa þrjú hundruð milljónir af fyrirhuguðum framlögum til þróunaraðstoðar til útgjalda vegna viðhalds mannvirkja Atlantshafsbandalagsins á Keflavíkurflugvelli tveir þingmenn Vinstri grænna sátu hjá við afgreiðslu málsins

þetta eru það sem er kallað varnarmannvirki en snýr mér finnst þetta algjörlega glatað tvö hundruð og fjörutíu særðust þar af nokkrir alvarlega í

fjölmennum mótmælum í höfuðborg Georgíu í gær forseti þingsins sagði af sér í dag en áfram var þó mótmælt í dag og krafist afsagnar innanríkisráðherra og að kosningar fari fram í landinu sem ávarpaði samkomu þingmanna

í georgíska þinginu í gær stjórnvöld í Rússlandi fordæma mótmælin og segja þau bera með sér Rússafóbíu fjölmiðlar þar eystra velta því upp hvort stjórn landsins sé í uppnámi vegna atviksins Una Sighvatsdóttir friðargæsluliði sem er staðsett í segir að rúmur áratugur sé síðan að óeirðir brutust síðast út í landinu

og sárindi meðal fólks alls staðar í kringum mig mjög almenn mótmæli náttúrulega fyrst og fremst hér í

en líka úti í héruðunum samband ríkjanna tveggja er viðkvæmt árið tvö þúsund og átta brutust út stríðsátök og Rússar viðurkenndu

og Suður Ossetíu sem sjálfstæð ríki hérna rétt svo fimmtán kílómetra fyrir utan Tblisi voru rússneskir skriðdrekar

tuttugu prósent af landsvæði Georgíu verið bókstaflega hernumið af Rússum og svo kemur þessi þingmaður úr rússneska þinginu sem að hefur lýst því yfir opinberlega að hann líti á þessi hernumdu svæði sem sjálfstæð ríki og þau tilheyri ekki Georgíu og einhverra hluta vegna er honum boðið að ávarpa þessa samkundu í georgíska þinginu og hann gerir það úr ræðustól þingforseta

á rússnesku þannig þetta verður táknrænt og og Georgíumenn upplifa þetta sýnist mér sýnist mér sem bara mjög mikla niðurlægingu og mikil vonbrigði með stjórnvöld

að gerast og við þetta má bæta að Pútín forseti Rússlands hefur bannað öllum rússneskum flugvélum að fljúga til Georgíu

eru um að sérgreinalæknar innheimti tíu þúsund króna aukagjald af sjúklingum sem fellur utan greiðsluþátttökukerfisins forstjóri Sjúkratrygginga segir brýnt að ná aftur samningum

við sérgreinalækna bagalegt sé að innheimt séu gjöld sem alfarið lendi á sjúklingum

í Mjódd og tæplega þriggja mánaða bið á

þetta er mun lengra en viðmið landlæknis því samkvæmt því á fólk ekki að þurfa að bíða lengur en í þrjátíu daga eftir að komast að hjá

formaður Læknafélags Reykjavíkur sagði í fréttum RÚV á þriðjudag að algjört óöryggi ríki meðal lækna samningur þeirra við Sjúkratryggingar Íslands rann út um áramótin eruð þið ekkert að reyna að ná samningum

en það þarf auðvitað tvo til eins og í öllum samningum á hverju strandar það fara kannski ekki við ætlum að haga þessu samstarfi til framtíðar María bendir á að þrátt fyrir þetta séu heimsóknir fólks til læknis niðurgreiddar af ríki dæmi séu um að sérgreinalæknar innheimti aukagjald af sjúklingum sem fellur utan greiðsluþátttökukerfisins og er því ekki niðurgreitt af

Sjúkratryggingum við verðum ekki vör við þetta en sjúklingar koma að sjálfsögðu hingað og og bera sig auðvitað illa undan þessu þetta er í sumum tilvikum nokkuð háar fjárhæðir hversu háar ja ég veit um tíu þúsund krónur og það gjald kom mjög fljótt eftir að samningurinn rann út auðvitað finnst okkur þetta bagalegt og þess vegna ætti það

að vera sameiginlegt keppikefli okkar allra að koma þessum koma þessum samningum í höfn í haust fækkar hjartalæknum á læknasetrinu um helming María segir að ekki hafi fækkað reikningum frá hjartalæknum sem óska eftir greiðslum frá Sjúkratryggingum

nei síður en svo í ár eru þeir nokkuð fleiri en

á síðasta ári

landlæknisembættinu hafi ekki borist ábending um langa bið eftir tíma hjá hjartalækni bent er á að ekki skorti hjartalækna á Landspítalanum málið verði rætt á næsta fundi ráðherra og landlæknis undirráðherra breska Íhaldsflokksins í utanríkisráðuneyti Bretlands var í dag vikið úr embætti hann sætti harðri gagnrýni eftir að hafa ráðist að konu sem var hluti af hópi frá

í gær til þess að vekja athygli á loftslagsmálum þegar konan ætlaði að ganga fram hjá stóð hann upp og ýtti henni harkalega upp að súlu greip svo aftan í háls hennar og ýtti henni þannig út úr herberginu segist hafa verið hræddur um að hún hafi verið vopnuð honum var vikið úr embætti á meðan atvikið verður rannsakað formaður v r segir í svari til Fjármálaeftirlitsins að v r hafi verið í fullum

rétti til að afturkalla umboð stjórnarmanna v r í Lífeyrissjóði

um að hafa brugðist neytendum Ólafur Reimar Gunnarsson stjórnarformaður Lífeyrissjóðs

sem stjórnarformaður v r afturkallaði umboð stjórnarmanna sinna í Lífeyrissjóði

en stjórn v r telur að sjóðurinn hafi brotið trúnað með því að hækka breytilega vexti verðtryggðra

mér finnst þessi vinnubrögð

forkastanleg og finnst þetta í rauninni stormur í vatnsglasi ég held að það hefði verið hægt að leysa þetta mál á mun einfaldari hátt við höfum verið að reyna að færa rök fyrir þessum þessum útreikningum okkar fyrir því að við þyrftum að hækka vextina en það hefur ekkert verið hlustað á það undanfarin ár hafa breytilegir

vextir verðtryggðra lána tekið sjálfkrafa breytingum í samræmi við breytingu á ávöxtunarkröfu ákveðins

þar sem viðskipti með þennan skuldabréfaflokk hafa farið verulega minnkandi undanfarið hyggst lífeyrissjóðurinn fara þá leið að láta stjórn sjóðsins ákvarða vextina formaður v r bendir á að vextir á húsnæðislánum hafi ekki lækkað í takt við lækkun vaxta á markaði undanfarið og að álag fjármálafyrirtækja hafi hækkað fjármálaeftirlitið hafði varað v r við því að ef fulltrúaráðið færi þessa leið kynni það að fela í sér brot á lögum um lífeyristryggingar og lífeyrissjóði Ragnar segir v r hins vegar vera í fullum rétti við tökum þessu þannig að við förum eftir öllum þeim reglum sem við höfum sett okkur sjálf og eru um stjórnarkjör í lífeyrissjóðum stjórnir eru ekki kjörnar á aðalfundum eða ársfundum þær eru skipaðar af þeim aðilum sem að sjóðinum standa þannig að við erum í fullum rétti í því að

afturkalla umboðið sem að fulltrúaráðið okkar getur gert hvenær sem það vill og eins oft og það vill og skipað þarna nýja stjórn þá segir Ragnar að Fjármálaeftirlitið hljóti að eiga að haga eftirliti sínu þannig að hagsmunir neytenda séu varðir fjármálaeftirlitið þurfi að gæta hagsmuna lántakenda eins og þeir gæta hagsmuna fjármagnseigenda það hafi Fjármálaeftirlitið ekki gert og því þurfi v r að stíga inn í að sama skapi kalla ég eftir afstöðu Fjármálaeftirlitsins til þess að lífeyrissjóðurinn sé að hækka vexti á lánum sem hafa sannarlega lækkað

Trump Bandaríkjaforseti segist hafa hætt við loftrásir á Íran tíu mínútum áður en þær áttu að hefjast stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa í dag haldið áfram ásökunum á víxl Íranar skutu í gær niður bandarískan dróna hershöfðingi í íranska hernum sagði að þeir hafi margoft varað Bandaríkin við áður en hleypt var af og í raun hefðu þeir

skotið vél sem var á sveimi á sama tíma Bandaríkjaforseti tjáði sig um málið á Twitter í dag og sagði Bandaríkjamenn hafa verið tilbúna með hönd á til að hefna sín hann hafi svo persónulega stöðvað loftárásir á þrjú skotmörk í Íran tíu mínútum áður en átti að verða af þeim því honum hafi verið tjáð að um hundrað og fimmtíu manns myndu farast í árásunum sem honum hafi þótt of mikið jafnframt sagðist Trump ekki þurfa að flýta sér að bregðast við í dag tilkynntu sex flugfélög um breytingar á flugleiðum til þess að forðast íranska lofthelgi þetta myndskeið sýnir flugvélar á lofti yfir við Íran klukkan níu í morgun og svo aftur um hádegisbil sérstakur erindreki Bandaríkjanna í málefnum Írans nýtti daginn til að heimsækja bin

prinsinn sagðist á fundinum hafa ítrekað stuðning Sádi araba við það að beita Íran eins miklum þrýstingi og mögulegt væri þá ræddu þeir Trump og

um stöðu mála þá hafa Bandaríkin óskað eftir fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna á

á mánudag Dagur b Eggertsson borgarstjóri Reykjavíkur og framkvæmdastjórar félaganna klasa og heildar undirrituðu í dag samkomulag um fyrirhugaða uppbyggingu á lóðum á Ártúnshöfða við

svæðið mun taka miklum breytingum á næstu árum þar sem grófur iðnaður víkur fyrir uppbyggingu íbúða og almennri atvinnustarfsemi samkomulagið snýst um uppbyggingu hundrað og tíu þúsund fermetra lóða þar sem áætlað er tvö hundruð fjörutíu og sjö þúsund fermetrar

langstærstur hluti eða hundrað og áttatíu þúsund fermetrar verður íbúðarhúsnæði svæðið er skipulagt með fyrirhugaða borgarlínu í huga skipulagðar aðgerðir til að útrýma bjarnarkló eru hafnar á Akureyri aðgerðir gegn ágengum plöntum kosta bæinn hátt í fimmtán milljónir króna í ár Akureyrarbær samþykkti á dögunum aðgerðaráætlun gegn ágengum plöntum bærinn hefur unnið gegn útbreiðslu þeirra síðustu ár en þetta er í fyrsta skipti sem formleg aðgerðaráætlun er samþykkt áætlunin nær yfir Hrísey og Akureyri og miðar fyrst og fremst að því að hefta útbreiðslu lúpínu og kerfils og útrýma

tæplega fimmtán milljónir króna fara í aðgerðirnar í sumar

ára og þetta er verkefni sem við þurfum að vera með stöðugt í gangi hér rétt hjá lystigarðinum var stór breiða af

og þegar hlýnar í veðri verður eitri dreift yfir svæðið þetta er í fyrsta skipti sem gripið er til aðgerða gegn

á Akureyri

var kortlögð árið tvö þúsund og fimmtán og fundust yfir tvö þúsund plöntur á fjögur hundruð og fimmtíu stöðum plantan getur reynst hættuleg en eitraður safi hennar getur valdið alvarlegum bruna á húð og jafnvel blindu ef hann berst í augu plantan finnst þó víðar en í landi Akureyrarbæjar íbúar Akureyrar hjálpi okkur

að útrýma henni því hún er víða bara í einkagörðum ég er ekki viss um að allir þekki þessa plöntu og sumir halda að þetta fólk þarf þó að kynna sér

hvernig best sé að losa sig við því ef það kemur með hana lifandi hingað upp á flokkunarstöð er hætta á að hún komi sér bara vel fyrir eins og þessi hérna hefur ég hvet alla til þess að setja sér aðgerðaráætlun og vinna meira í þessum málum því þetta er bara partur af því að hirða bæinn nýr fyrir Reykjavíkurhöfn var formlega tekinn í notkun í dag þegar ljós hans voru kveikt ljósadýrð var af skornum skammti enda kveikt á honum um hábjartan dag en í dag eru sumarsólstöður vitinn er staðsettur við Sæbrautina en hann er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna vitinn kemur í staðinn fyrir vitann í turni sjómannaskólans en nýbyggingar við

skyggðu á merki frá honum skemmtistaðurinn Sirkus sem um árabil skipaði sess í miðborg Reykjavíkur er vaknaður til lífs á ný eftir ferðalag staðarins til Lundúna og dvöl í

gámi í níu ár hefur eigandi staðarins opnað hann á Seyðisfirði Sigríður Guðlaugsdóttir opnar nú Sirkus á Seyðisfirði upp úr hádegi flesta daga og bíður í óþreyju eftir helgarleyfi til að hafa opið til þrjú eins og hinir í bænum hún lokaði

staðnum í Reykjavík tvö þúsund og átta og aðstandendur kling og bang pökkuðu honum í gám og fluttu á sýningu í Lundúnum hleypti honum út á Seyðisfirði aðalmálið er

það er kallaður barinn og hún er hér og nýr bar var smíðaður í kringum hana og svo eru veggirnir frammi sem voru utan á húsinu allir stólarnir endurgerðir og við erum búin að

eiginlega allt saman margir hlutir vekja eflaust fortíðarþá hjá gömlum

þegar gert sér ferð til Seyðisfjarðar Sigga á eftir að draga fleira upp úr pússi sínu þessar gardínur voru á Sirkus en við settum auglýsingu

kom einhver útlendingur með þær og henti þeim undir hurðina

bara verið á Þorláksmessu þá hurfu þeir allir og margir sem voru fastakúnnar sem fengu þetta í jólagjöf svo er ég að fá þá til baka

dálítið fyndið

dásamlegt að vera hérna og ég mjög ánægð að vera komin með

voða gaman og þetta verði lifandi tónlistarhátíðin

er hafin í sjötta sinn hundrað og þrjátíu tónlistarmenn og hljómsveitir koma fram um helgina og búist er við mörg þúsund gestum

í dag og hátíðin hefur farið

við fundum lendingu í endann hvað hafið þið gert til að komast til móts við kvartanir íbúa í Laugardalnum

við erum alltaf að reyna að breyta til

niður í bæ þið eruð væntanlega með forvarnir

nema í fylgd með fullorðnum tólf eða fimmtán þúsund manns

við erum með frábært starfsfólk

að mestu um sunnan og vestanvert landið en þungbúið og dálítil væta norðaustan til hiti verður á bilinu sjö til sautján stig hlýjast á Suðurlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir en nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins karlalið Selfoss fær ekki að keppa í meistaradeild Evrópu eins og til stóð engin höll á Íslandi uppfyllir

Evrópska við heyrum í Kára Árnasyni sem skrifaði í dag undir tveggja ára samning við Víking liðið situr í tíunda sæti úrvalsdeildar og Finnur Freyr Stefánsson er tekinn við danska úrvalsdeildarliðinu Bandaríkjaher ætlar að verja um sjö milljörðum króna til framkvæmda á Keflavíkurflugvelli

næsta ári meðal annars verður ráðist í fjölgun fyrir herinn dæmi eru um að fólk þurfi að greiða tíu þúsund króna aukagjald þegar það fer til gjaldið er ekki niðurgreitt af ríkinu og því þurfa sjúklingar að greiða það að fullu á þriðja hundrað særðust í blóðugum mótmælum í höfuðborg Georgíu í gær forseti þingsins sagði af sér í morgun en áfram var mótmælt í dag og þingkosninga krafist formaður v r segir að félagið hafi verið í fullum rétti til að afturkalla umboð stjórnarmanna í Lífeyrissjóði verzlunarmanna hann segir Fjármálaeftirlitið þurfa að gæta hagsmuna lántakenda eins og það gæti hagsmuna fjármagnseigenda skemmtistaðurinn Sirkus sem var við Klapparstíg í Reykjavík hefur lifnað við á Seyðisfirði munir á staðnum vekja fortíðarþrá og eigandinn segir að

gjarnan tekið þá til að gefa hver öðrum í jólagjöf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 við